रुस्सिअ चुल्तुरे पैन्त्न्ग् ब्रेअद् अन्द् पस्य्त्र्य् बोहोत् ध्मि त्रदितिओन् भुत् पोपुलर् होग्यारो जुन्तो एत असे हेतो हेअर्त्य् दिश् हेअर्त्य् दिश् मनि मेअन्स् मनि बीफ् बीफ् अरो पेल्मेनि एव्लक् सोब् सोले अरो हेतो। जुन्तो होस्पितलित्य् हेतो बहुत् फल् होइ बहुत् मनि जुते मनि तेरिस्त फूद् अ लोगर् हेतो मनि सेर्वे कोरे बहुत् फल् के अरो। हेतो दिरेच्त् चोम्मुनिचतिओन् थके अरो जुन्तो मनि हेतो लित् च्लस्सिचल्।